Fomba fandaminana fampirimana entana mibosesika anaty armoara ohatra, de avoaka daholo aloha ny entana de diovina ny armoara avalona tsirairay ny lamba de apetraka miaraka amze miaraka a no ampiarahana ze mitovy no ampiarahana de alefa tsikelikely otran'izay a de milamina izy aveo.